Ete̠ me̠ je̠ yo̠ro̠ oma me̠ ete̠e̠ me̠ je̠ yo̠ro̠ aye gbe emo̠ me̠, ete̠ me je ruo oware no̠ ufo no̠ a re lu eva akpo̠, iruo no obegha gha ugho no̠ ma re lu no ma be lu ha re̠ ke̠ igu, igu na te gwo no me̠ te ki igu me̠ je̠ igbe ebe fia no eje gwo no mere via are̠ zai, are̠ zai ke̠ awho no̠ iwho awo ne̠ re le me e li igeri evao akpo̠ na are ze kai mao mami ma re̠ je̠ re ma ve̠ je̠ jo̠ ete rue igho no me ro rue ewam no̠ mere lu fiho̠ eva akpo na ro̠ ke̠ emo emome̠ je̠ ro̠ ke̠ ugboma me̠ oye na yo erele no uno iruo ogwere ze then u je no ere no no owo no̠ owho no̠ re suo okpa mere luo o̠figbo, o̠fugbo na mere lu na re me te ru o, o̠fugbo me̠ re me̠ reho ifi mere gadie̠ kpo obo eru me̠ re so ure kie fiho oto̠, ije̠ kie fiho̠ oto̠ no me̠ ve̠ na ibiedi me je wo ibiedi no me̠ ve wo kpo̠ obo oko, oko̠ na yo̠ egbe no̠ a je thihi ibiedi no̠ a ro ruo o̠ figbo na. me re thihi mere ti tho̠ o̠figbo na mere ti the ibina oghere no o̠figbo no̠ o̠ro̠ lawe no ma, ro ye no ina ro wo ofigbo no ma re re o̠figbo na no ma bi lu na oroni ko̠ ko oma me̠ o̠vo me̠re̠ zei ke awho isoko je kugbe awho ofa no̠ agwo̠lo̠ no a re rio o̠figbo, oyena yo̠ oko̠ ogwere uje no oyena ogwe̠re̠ ofa no̠ me̠ro me̠ re̠ ko̠ ere̠ me fi oto̠ no me̠ je̠ koi ere fiho no, ere na re̠ te kpa, mere kia maje ze ko̠ ahwo no egwo̠lo̠ no̠ a be dai no̠ a be re mai o ma mi ma re je ri re, enana yo ekako̠ ogwere no̠ ma bi ro fi obo̠ho̠ ke̠ akpo̠ mi awho biebi re ma sai nya haro <hesitation> uje no ere no ekwakwa nana me bi dhese̠ na yo̠ ekwakwa no̠ ese̠ gbeini mi aje lu no̠ mai emo̠ na a nyazi ti di ku no̠ mai emo na ma to̠ jo̠ mai elu. Because no̠ ore no ese gbi ini mi ere kioko ke oma, jo̠ muo iluo na elu iluo na ete̠ be fibo̠ho̠ ke̠ omai ro. Kele na no ekwakwa no̠ ma ro yo̠ oma mi erao isoko. Oto mi na oghe̠ne̠ ma ko mai na oto̠ egh ale e ware no̠ ma ko fiye̠ kpobi ire woma, eka ko̠ no̠ ma be ko̠ no ekako̠ igu na no̠ ma be ko na <hesitation> ime̠lu hausa o̠te̠ beraha ekako̠ mi na no ke̠de̠ ke̠de̠ ma re rue uye ko igu, mako̠no makono mako <noise> ma rue̠ edhere ovo̠ no̠ a be ro lu no <hesitation> avo fi obo̠ho̠ ko omai re igu mi nu iwo mma re ma wo igho ho <noise> ote le̠lie̠ owo otebe kpe omai egwere jo ma lu no <hesitation> ma lu no̠ isokowoma re akpo̠ na woma re iruo no ma be lu na ma be lua re oroni ko mai o̠vo ho ro ke akpo so̠so ousho no o̠ ta, lu hu ore de̠ o̠re̠ re <hesitation> oyena na na ihue lu no ma wo evao oto isoko evao ogwe̠re̠ no ekwakwa awho fa a be ra ha no. naha egbe kpobi evao isoko ko̠ oho ho̠ eno̠ eko̠ obaro agwolo̠ no̠ awho no̠ ero̠ obo̠ emu awoma he ke ere ma se sa ra nya ha ro evao isoko? <hesitation> so ko ma re̠ lo̠ owai uno whai eno̠ ero obaro wa lele edhere no̠ ma ta nya no̠ eware i je woma erai isoko na wa gberuo̠ o re̠ woma ze re orehe <hesitation> because fiki o ma vo ma re isoko ote̠ raha no <hesitation> uju no̠ ere no ma wo ikpe he̠ evao isoko isoko na yo̠ oto ewri o̠no̠ o̠ghe̠ne̠ ko mai, mai no̠ ma wo ewri no ikpe̠ ro lo ebri mare jo̠ keme ho erere isoko na no̠ mawo na mai emo̠ na ma wo na foki ere evao etata nana to ma be ta nane̠ na erie ro̠ obaro ikurie̠ rie̠ re ma lu omamo̠ oware fiho̠ isoko mai na re isoko mai na owoma fiki ere isoko te woma nine na owoma ke owho kpo bi uuye no̠ o̠ro̠ isoko na nenena oga vio ikpeawho na no̠ ero̠ oba ro no. abe ruo̠ o̠ro̠ isoko nya naro no̠ ho̠ ko̠ omu owhe̠ e̠ro ino̠ oghe̠re̠ no̠ me bi ruo irueru ogwere̠ na ke̠ de̠ ke̠de̠ na ene̠ emo̠ me̠ je ru fiho vre̠ but isoko te woma nine emo̠ mai a gbe ruo iruo gaga no̠ ma re e lu na ha <hesitation> o̠tenn o̠ oghene o̠mo mai na ko̠ o̠mo mai no o̠vo uwo ye e lu ene̠ iso ko kpobi ore no <hesitation> whai otu no̠ o̠ ro̠ e̠gwo o̠fa kpobi no̠ orie oware no obe via evao isoko no yo mai ho̠ oto̠ o̠ghe̠ne̠ oma no̠ ore ho̠ eghale ghale, eghale mi na wa awho no̠ ero̠ e̠gwo o̠fana whai yo̠ awho no̠ abe re eghale na yo mai no ma wo eghale na ma be re eghale naha. Ma be le̠ owhai gaga ino wha kuo ma kugbe wha je̠ omamo̠ iroro kugbe isoko mi na re isoko mi na lu eme nya haro, isoko mi na te nya haro ete̠ erere ro̠ ro̠ ke̠ omai awho isoko mina. Isoko mi na gbe nyaharo ho e̠ve̠ maro wo erere uyuuyu e ovo ma re rue. idhere na ma wo idhere ne imoto te̠ dhe̠ ako to̠ ra vre̠ omara o̠re̠ vo no avo̠ eto̠ to̠ ko akpo̠ awai o̠vo na ma gbero na ma re rue omamo̠ oware no̠ abe jo̠ isoko na bi lu no ene̠he̠ ogbe no̠ a jo̠ ru iruo abo̠ fi ho isoko ho emo mi te kpahe oto̠ no awo iruo no a bi lu hu <hesitation> ko emenana no me̠ be ta ro̠ ko owhe̠ no wha bi yo na ote̠ro̠ oisare no o̠ emoboba isoko ekpa ko isoko uye <hesitation> isoko yo̠ e̠gwo no̠ o̠ hai lo ri egwo obo iyibo <hesitation> fiki oghere no o̠ghe̠ne oko mai eghale no ukpe nu w eghale ahwo yena ave̠ ma je̠ be re oja? So fiki ere whai emo̠ na wha gbe gbo ozighi ni wha ro udu iro kpoto̠ re isoko woma ko omai kpobi.